Indianii inama gudio kabdi dumii. ada ishianii ada biri kabdi taa waariat taa sirbati amine kaa ada won gan faa akana woi midasenu lila sirbenu dum tadibin amine dini ishianin wolkas jirti kiriston inum jirti isiami inum jirti kaa dini dibi kabdine inum jirt kaa lawon tambu ak waak ishia